Hiŋi ŋ fasae mu, mɛ kɛŋla, mɛ sɔ, mɛ sii musuɛ mai mui liamo sa siina-sinajáa koa. Hiŋi leŋnu bɛ mu booɔ, mui liamɔ sa leŋnua koa, leŋnu, hiŋi a nui táa school, ɔɔ kpan mu mɔɛkɛi taa kamu. ɔɔ mu bɛ, mu bɛ, mu boo bɛ koɔ wa, kɛmu a bɛ mu kɔna jaafeŋ nda. Mui a, mui a, mui a, mui a mɛi kɛmu kobi ai ta ja. Kɛmu mu kuŋ feŋ fɛyaɔ. Mui feŋ fɛya mui, mui. mui, mui sii bɛ mui liamo sa ko bi ma. Mu koe kɛ ma. Mui ma kɛ, mui ma kɛ we. Kɛmu mu kuŋ bɔ-feŋbɔ fɛya kɛmu a kuŋ ta a bi-mu, mu, mu sɛya kaŋndɔ. Ai ta mua jaa. Bɛma leŋnu bɛ mu boɔ. Mu be siia kɛ hiŋi feŋ be mu boɔ ɔɔ siinyɔjáa, mɛi ma-mɛi ma tiie nu, mɛi ma tiie siinyɔjáaɔ, siinyɔjáa be táa bɛna. Ko kpanda lɔɔ mu. Mui ya ma lɛolɛi ya. lamataŋ wo ma sii woe to mɛi bɔ ma siina a koa, ɔɔ leŋnu a koa, kɛ siinyɔjáa be, siinyɔjáa kpandá lɔɔ mɛ nu. Komu, samaa kpɛi, hiŋi i ma táa kaŋ, ya siie musiiɛ mai, woi liamo sa. Woi <hesitation> woi liamo sa, konu a ma, wo kuŋ a maa keŋla, ɔɔ wa-hiŋi jiifɛ mu, woi, woi, woi na kuɛ lɔŋndɔ́ ma jiifɛa ɔɔ leŋnu. Leŋnua táajáa. Woi leŋnu maakɛ siina a koa.